نفضل اني نموت بعدو على خاطر منحبوش يقعد وحدو منحبوش يتعدى بالم الفقدان بعد ماعشنا حياة كاملة مع بعضنا و زادا نجم هكاك نكونلو سند فالايام الاخيرة نقعد نذكرو نعديو وقتنا مع بعضنا نوقفلو منخليهش وحدو اما كان مت قبلو يعني يقعد وحدو معناه